Tɔ, kaa kutu kila di drɔ nɛ, imɛ ni maa isa iswe ma jɛɛ ki nɔ di isa a zuzwa ritre mɛ na. Manyi kucɔ ibɔ̄, nki n dzi sisa isa wisii kɔ̄ du bɔ, isa nɛ bɛ bɛ bɔɔ, n pɛ ki isa nɛ nɔ di isa kɔ̄ koo inan sisi lukpɛ rubɔ nɛ, se ki nan ni n na cɛ zhɛ rulwɛ mɛ nko, kucɔ ka yuwɔ̄ harr, ka yuwɔ̄ gu ipɛrɛ nɛ nɛ. Ka minyɛ iduniya gaba dvua n ki lan dzi saa wɔ̄ nɛ bɔɔ, ko niyɛ a di nmaliza manyi kan naa ka na na dɔɔ osi kɔ̄ manyi kucɔ gā kaa zɔrɔ dɔɔ lukpɛ rubɔ nɛ. Kuma isa nɛ du isa kɔ̄, ko munakutuma <hesitation> a gɔminati ba maa zi shashi kɔ̄ ɔ wuta kɔ da ka si minyɛ itsi wɔ kɔ shosi kutsa manyi ka gwara mijɛ dun gā kɔ di sarɔ lukpɛ a rina wɔ ka gwaraa mijɛ munɔ kɔ cɛnɛ nɛ. Kuma laa na la ki lana dɔɔ aza si. kilabɛ, kila bɛ loo itsi. Labɛ itsi ki la bɛ zɔrɔ giitā ki la tā. Tɔ, isa ki mɛ ma nayɛ mɛ ka di isa zuzwa di mɛ nɛ kɛ na. Dumu ko gā kɔ̄ di munɔ ka di waa yibrɔ ritre mɛ ipɛrɛ nɛ, kɔ̄ n ma naa ritre a zhɛ rulwɛ, kɔ̄ na shookutsa, a paransi bɔ, kuma a di isa nwā kɔ̄ ko nizan an gisii a bɛ si nmaliza nɛ wa. A dinlan ki dzidzi a swara mɛ nzi isa nwa nɛ. Lukpɛ rubɔ nɛ kɔ̄ du bɔ tun ki ri kin di bɛ nɛ, harr lɛ n yuwɔ maa ki miinɔ di isa zuzwa din na, manyi kin nan kin na sho zhɛ rulwɛ kutsa kumaka gwaram mijɛ ko nizii bɔ kɔ ma naa ritre kɔ̄ isa nɛ, a gwaram mijɛ bɔ nɛ. Manyi nɛ ki kɔ̄ isiilɛ, ruwɔ̄ a izwe, nɔ di isa ki imɛ n maa ka di isa zuzwa din nɛ na. Ɔ jɛ kisi, minyɛ iɛɛ ki isa iswe kuba na ba nkpi minyɛ ba kuba na cɛ ba, kuba na cɛ ba nko, cɛ ba gbɛ ko nisisi, nyɛ blɛ ma ri ka na gbaava isi. minyɛ kupɔ̄ lo gɛ̄ manyi ka pɛ ki isa nɛ a di isa nmaliza, ka di isa zuzwa nwa nɛ. Kucɔ nɛ saa ki mɛ nma isa nɛ ka di isa zuzwa mɛ isiizwe kɛ na. N ma isa nɛ kɔ̄ nɔ di isa zuzwa me lukpɛ rubɔ nɛ na. Manyi kɔ̄ nma ka mɛ ko niwisii saruwɔ̄ nɛ na ma yaka zhɛ rulwɛ ka jɛm zuzwa munɔ, a gɔ kuzunu nyɛnshala gɔ dri ritre mɛ. N bɛ nɛ, a di kaa itrɔ kɔ̄ trɔ ribli mɛ kubaa na trā, ki itrɔ nɛ kpɛ zaa nmlu ribli mɛ na ki di yɛ fɛfɛgɛ nɛ kɛ tina